<hesitation> Fit- fitaova tena hita amin'ny tômbily zao <hesitation> maromaro avao aloha i <noise> <hesitation> misy <noise> <hesitation> parebrise, pneu, moteur a, pont, carosserie, <noise> regny zao agnatiny aby regny, de mbô misy koa moa ankoatsin'izay seza, rétroviseur a.